ko kebanmi annal halungo ko yautugo e mi heba annal halugu horeta, gomma ni e mi hokke halungo, ngan dun ɗon ɗun laati e ko e eeni sanne e nder himbe. Hewi himbe latibe e wawai ngam jannde mudum e ko, to yehi e toyi e wawi kolloto, amma fa hannde e nder himbe meɗen ko wadani komoye fu wawi joɗaku no koroyta yasi. komi hokke annal fu halugo ko mi yawti. e mi hokke halungo ko annal fu gonda mi hokke korata yeso.